पनीर दो तरह को रेवे एक जो कठोर यानी घाटों पनीर रेवे ऊ पनीर कई हे की बनावट रेवे ऊ कई हे के घनों रेवे ज्यादा रेवे जे इको स्वाद धावड़ा के नई से रेवे और एक रेवे मुलायम पनीर को की ढ़ीलो रेवे। <noise> जो ऊनिये भी अलग तरह से बनावे अर गढ़ पनीर ये या फेर कठिन पनीर ये अलग तरह से बनावे ढोया को स्वाद अलग अलग रेवे। जो मुलायम पनीर होगा उको स्वाद पनीर जैसा ही रेवे जबकि गढ़ा पनीर को स्वाद धुआं जाओ रेवे। <noise>